Sɛ epɛ dɛ ekyekyer akyɛdze bi ho ma ͻyɛ fɛw yie a, kwan a ebɛfa do ayɛ nye dɛ, odzi kan no, ͻwͻ dɛ adze a edze bɛkyekyer ho noara mpo ͻyɛ fɛw na adze so a edze besi mu akyekyer no so ͻyɛ fɛw. Na ibͻhwɛ mbrɛ akyɛdze no ne yɛbea tse na ahwɛ ho dze atͻ adze a edze bɛkyekyer ho. Onnyi dɛ ekyekyer ma ͻyɛ kufuu pii, ͻwͻ dɛ mframa fa ho.